To goɗɗo waddanima shawara da heɓi sukajo ɓangai mo, kohani mo anda dow mako? komo ɓangamo. Hei gi'amo a- a a tefi a'andi asali maɓɓe daga toye be yibti? a andi toye woni gelle maɓɓe? a andi ton wuro maɓɓe a andi inna mako a andi baba mako wuro maɓɓe hamɓe dune ɓem ba'i? ɗun yaran de hamɓe hali inna mako no wa'i, hali ji baba mako no wa'i? ko sana'a baba mako hanko no haliji nako wa'i Mo wujjai na?, mo jeenai na?, mo yarai giyana?, mo modai bikkon na? mo nyamai na? kowoni haliji mako hanko gorko O? Inna mako ma yama kowoni haliji muɗum, asali wuro maɓɓe ɗum beye en hamɓe, daga toye ɓe yipti? dumɓe gelle na? ko ɗum wari wari en? To ɗum ɓe gelle ma, yama, toɗum wari wari en ma yama toɗum wima e. Nda asali maɓɓe, <noise> kowon sana'a mako? kugal ngale mo huwata? moremai na? ko mo ɗan kasuwajo na? ko mo direbajo na? ko ɗume mowatta? A 'yamai a'ah mo lotai mo wogga na?, a'ah buuri na kugal mako? a kugal asibiti mo huwata na? ko na kugal nder gelle, e toye bo mo huwatagal? ɓeye en goni sobaɓe mako? iri yinɓe beye en mowadata mu'amala? iri shigeji ɗiye mowatta? kala kaya ɗume mo ɓornoto, ɗum daga aran a heptai ɗum neɗɗo nagari jo na, e ko bo ɗum neɗɗo mo walana. A ndarai kala shige ɗum mowatta, <noise> bo a 'yamai a'ah mo janguɗo na? ko mojangayi?, mo janggi makaranta mo janggi islamiya na? ko kashire mo jangi? dunfu a 'yamai, ta 'yami 'yama beye en ngoni sobaɓe mako? dum iri beye en goni sobaɓe mako? <noise> ta 'yami ɗi kowoni hali mako? <noise> moyiɗi yimɓe na? ko muyiɗa? a- a mo jaldai e ko moye na? Ko mo nyoriɗo? Mo ɓernilawo wo na? <noise> ko mo benilauta? a bincike a ndara yanayi ji mako no ba'i mo nyori ɗo na? ko mo jalowo? <noise> mo giɗɗo bacci na? ko mo yiɗa? Mo boldowo e yimɓe kowa na? ko bo hanko rayuwa mako hanko tan watta ra- rayuwaji mako? <noise> difu hani ko ɓaga neɗɗo anda hudeji muɗum, halaji mako tomo wolwai, hakkilo mo wolwirta na? <noise> no ko koɗume haure O wolwiri ta ɗe? <noise> Mo kaɓowo na? ko mo de'utudo? dunfu a 'yamai ɗumu ko ɓaga neɗɗo, a'ah ta ɓagimo ɗum wodi komo nyamnata ma na? modon waɗa sore sore na? ko wala komo watta? <noise> ɗifu ta 'yami ɗi kadi no waɗi fu ta ɓaagai mo mani ya 'yami nomo wa'i <noise>